ଇଂଟେଗ୍ରୀଟୀ ସବ୍ଦୋ ସତ୍ଯନିଷ୍ଠା ଭରସାଦ ଜୋଗ୍ଯତା ଇଂଟେଗ୍ରୀଟୀ। ମେଂ ଭରସାଦ ଜୋଗ୍ଯତା ପର ମେଂ ଭରସାଦ। <hesitation> ଗୁଟେଵେ ଏକ ଲେଶନ ଜୋ ଭରସାଦ ଜୋଗ୍ଯତା ଭରସାଦ। ନୋତିଲେ <hesitation> ଭରସାଦ ଭାଗୀ ଜାଏ। ଇଂଟେଗ୍ରୀଟୀ ଯହାଁ କୋ ବୁଜାଏ ଭରସାଦ ଜୋଗ୍ଯତା।